Kôa izaho zen̈y andeha dia vity, ràha indesiko an̈aty sakanakà: rano, lamba andeha hisoloako fôtony mety hisolo lamba izaho kôa lavitry dia andihan̈ana. Ràha mety hoan̈iny maivankivan̈a fa tsy mavesatra edy e. Abôkà eo telefôny zen̈y telefôny, aody koa tsao fo mararirary tampoko in̈y mitondra aody fo.